A Sri Lanka any zany sa misy an zany tsarandreo hoe nouvel an sinhala zao Io zany da fankalazay atao amin'ny volana avrily, da mandritranio fotoa io manao fanadiova ny olo Da milalao ny zaza madiniky ary manao hanim-pitoloha entim-paharaza Io koa da tsaraindreo zao hoe fotoa hifangaroan'ny fianakavia sy hankalaza ny vokatsy